Ye na tana bo kii na ala na burgana gɨn kii kɨ shime wallayi wallayi bo kishimi kara gwanni badama, muui me ye biki mawu dowu gɨn minimi, wu ki toromawu daga bumbuno kɨshang, wun ki to wun patɨmai wun mane ki toro wun mane patimai, wun mane ki tora wun tikɨmai, duk muum dona shi yitira woi gwa wun ɓoni toro kai anguwai shimi boure kumar wun ɓowu. To sannan wun do ɗinge shin kapa wun tikɨma wit sannang kuma ɗɨm bou ɨinge shinka pai ɗɨm kishimi moi lalii me ɗɨm wawu ye kumarwu, kap kowane bo ko wane kumat kowane mɨna kumat kowane mɨna kumat kai burgene sosai wuye adalshi sosai sosai. Maimako mɨ auye kumaru, kumari ana bikii kɨma, me ɗɨm wun ɗɨm kame tarbiya mɨ wun yimai ɗɨm sai sannu. me ana ko mɨnai ɗɨm wun ye kare pinen pinen kasha. Kasha kasha kasha kasha, wobo tuma a ɗuwoni, shinkara a ɗuwoni, ɗeno a ɗuwoni, ashi a ɗuwoni. Kame bikii shini woi na yimai yikɨu, bugu ma kugu ma shinkapa ɗat shaba, bugu ma ashi ɗat ɗemani. banda mɨ yilani, banda ambo tarkashei, ɗeno tumbi, ma toro tumbi, landa landa ɗeno roba laap, mɨn tamana yiki, kani a mɨ ɗuwomu sharap tam wawuni ɗɨm moi nene ɗɨm wu ɗuwowu sharap <noise> wu ki toro, wu ɗinge shinkapa moi komu, bom tamu bɨla shangni wu ɗuwowu shesheshirem ɗuwowu ki toro wuye shayi. Ɗinga ɗinga koshei, dire bɨredi gɨn mɨ shinshin, wun ɓoma san nan kuma wun ɓoma gam sannan ma woi ma loi ɗingi mamu. wun wora dur gam wuu ya dingi gɨn kula, kula raap, kula raap ma noki kula raap ma bo ma makopshi, ma uwar ɗaki, ma. woi woi miyei ɗang to wu tel shimi, bumbuno kɨshang dɨm ɗuwomu sharap mɨ ki toro kile raap kaating kanting kangting ɗinge koshei mɨn ɗinga koshei me toro me koshei me shinshin me gwa mɨ gɨrgɨr kap mɨn ɓom a ɓale au koro payimu miya ka badama badama bada badama ayeni woi ɗala ma mashala yikɨu woi ɓala ma kiim yikɨu wu dowu lapiya lapiya, mato raap wun wara mɨna, mɨn dom mɨna wun patamɨna wun ɓagha moro gɨn mɨndani nene. Shimi gana wutau mɨ mɨn ya woi kiim yikɨu woi komedakome am wombotuma kashakasha woi ɓale aa lap goro wombotuma mh mh womboruma kashakasha har wu donnu gɨn yerei pinen ma wani ɗɨm ga dai lamnaiyin shini shilenang magana ya kare.